Murtel ge so cako tora paku ge ngone jau ena futuru-futuru rasi ngone cako ena tora toma paku ge gena futuru-futuru la paku ge ena masusu toma nao-nao la ena marisi.